الأعمال الفنية تحدد جودتها بناءً على تأثيرها علينا، إذا العمل الفنى جدر يوصل رسالة جدر يوصل رسالة أو يحرك مشاعر معينة فينا يعتبر عمل جيد، كذلك التجنية والإبداع في إستخدام المواد والأنماط الفنية تلعب دور كبير في تجييم جودة الفن وهذا شي مهم.